බිංදුව, දෙක, හතර, හය, අට, දහය, දොළහ, දාහතර, දාසය, දහඅට <noise> විස්ස, විසි දෙක, විසිහතර, විසිහය, විසිඅට, තිහ. තිස්දෙක <noise> තිස්හතර, තිස්හය, තිස්අට, හතළිහ, හතළිස්දෙක, හතළිස්හතර, හතළිස්හය <noise> හතළිස්අට, පනහ. පනස්දෙක, පනස්හතර, පනස්හය, පනස්අට, හැට, හැටදෙක, හැටහතර, හැටඅට, හැත්තෑව.